Ah zava-magneno ndreka a gitara a, clavier a, korodombava a, korodogna a, violon a, amponga a, de valiha ,de tam tam a, de sodina a, de batery.